Au sanga u libur de au afada au uma katio kataing al lae ala la'o so na emi tate fe bunga al de ha au u ia dok a dei au maing a de au oke tolong tate fe au bunga a ha te ta sone mates de nemna ho tates ho au maing sone besak a au tate aong